Usi wutu ino ankia womikino woma usi osi de aje okia mangoe wakana woma sakai nango jo tagi jo maronda tersera de ngone to woma ronda bolo woma idu bolo yang penting woma usi osi de nanga utu itetebini boloto.